عدد الحذايين البوت، لا، عدد البوت قصدى، عدد الأبوات اللي عندي أربعة و <hesitation> كاب؟ عندي ست كابات، ونظارات معاي اربعة، اثنين شمسية واثنين عادية. وبس.